Raha taratra maloto alongany izy a <hesitation> arakaraka, angalako chiffon de faohiko alongany de raha tsy afaka an'igny lotony de angalako rano aminjegny lemako amin'ny rano chiffon, na <hesitation> na andrambezako savony koà de sasako amin'igny de avekeo a faohiko amina <hesitation> chiffon misy rano madio aminjegny de zegny.